कोरिया, साऊथ कोरिया मता हम कहाई सकुँ। कि वहाँका लोगबाग मास, मच्चेन, गलत गलत चीज न भौक खायेथ मतलब वहाँपे बिना कही, किसी को मारत कही। वहाँको खानों नहीं होतो बुरो असो कही देश, हम कही कही सकुँ <hesitation> असो देश, कि वहाँका लोगबाग कमार, काट फिर खाये असो कही रहे, कि मच्ची न कमार, केकड़ा न कमार, असो मारो न खाये असो कही खानों भै। कि जीवन इच खतम, किसी को जीवन खतम करो न फिर खानों असो खानों कही केलाई। असो तो नी करनो चाहिए। अपना को असो तो नी करनो चाहिए। न अच्छे से जीनो चाहिए।